Abanga aje afia arep erechi, arep erechi egwe, a gunor meh, achi arebi aye itah abanga aben meh, abeni meh agoi ayaimeh mani usu-sor amangha anud, anud meh agoi among meh aseh ke eseh, amang mani asemoh, amang meh amang aderi, aderimeh akwa ago anogomeh, anogo-meh ago ayai meh, ayai meh ago before igaha aunar meh irong nne ye asunor meh iseh unum mba-aseh abangha ajug oyim, arep oyim arep eh maggi areo udoh, arep-bah ouen wor udumi irong-meh among ogun amang asch, aseh meh agure amang meh amang aderi- ouen edudum asemeh are use ubai ewini, amang oyim, amang unum, amang egeh wor adeni gba agwor ma. ere-chi wor kpor-kpork aseh ke uche ouen, amang meh amang animi, animeh ago before amang eseh annang adere, meh eseh adere, adere eseh agwe aua amang unum aseh meh, asemeh ago ajug oyim. ojug bor oyim ah asuno ma ijug eh uboh-boh, iboh-boh ho or aseme imani gee imi or amange ouen wor onor usemeh ouerse gam nje amang meh amimi amang unowor adere, mmeh unum mmang aseng or unum edi, amang meh adere agwe aseh meh oyim agwe, oyim ibini ewe, igaha asuno meh irem nnehe areme gee mani ere-chi Mani ameh wor aguma ashi ere-chi enwe, amang meh adere agwe asynor iseh euige-reh amang oyim aseme agwe, amang euife-reh asemeh, osemeh ago asemeh igun, aseme igun agwe aua anu erechi agearner, agearnumeh agwe aseme mani akporma awan meh ani egbi wor inep nna anugumeh, amang agori or eka, ekum amang ship meh amang asohy gamah, igaha ibini anugu meh ibonor-bornor anugur meh animi gur osoil, amang ogun nemeh asuyi isan-meh, isan-mah, eremi imang meh euid, euid isihiga, ademeh gah afia amang meh aseme, aremeh ashigere agbor ashigere-meh, asjigere meh, ashigereh meh me nga anogene gba arear fufu njam, nnor utonor nne anim ewe gbange njee, mmang edubor eseh ouen-neh ren ekubor ashi ere nderi-meh ireni-rene, mang adubor eku enwe ishige-re meh, ishigere meh, nshigere nwan meh igaha ouen igarimeh, itameh igari mmang meh nyeah ouanagim uku uwan meh, ishi igari meh. Hameh igari before egbi iremi ari iku mangeh mani iku isemeh, ari isemeh mani, ari gana iwan egbi, egbi wor ije ebi-bin, ishi remi ebin aku awan meh aki-ku ehh- aku iku-ke, aki- ku gee. Igahne ere-chi wlr meh ere-chi efifib ntagha igama iche ere-chi iuai, ere-chi etan, ere-chi wey ngara afed edug aben-ben agwe aseh gee ushi oyidehi, ago ere-chi enwe bah abeni ye aswh ke ushi idagi mnigaha kake erechi, iyeah ari ge osoil iyio enwe aremeh inep-inep, enwa arem-meh inep-inep. nne mmeh mah wor anegen woe afu abbe ashi ka-ke ushi, abbe ashi hlge reh ar inuck, aei inuck ke osoil iyio enwe, arong ushi enwe mang ge obio-obio ouen euid er erong el ere-chi eroi-re nje amang meh asene meh ntagha igama ouen irong ere-chi ijubo jibi igam ye euid, igam ayeah igwa, igam nmeh awani meh ireme nne ouen weh ngahara, ouen wer ngahara amang obuck abbeh ador-donor so iem enwe mika asemeh auid ameh, auid ameh goid isihiga mmeh onor ubed dia onori awan sah ukom euid ameh, nne ari rong ere-chi, euid ameh mmusu jag wor nne ari rong ere-chi, aeme meh ouen ntag mageh ika auack wor areme jem ere-chi egwe igam ngee apong meh inep-inep, bang mmeh ouen wor aseme meh mmisu ijagha onor nne arigeh irong ere. Chi kpang-kpang agwu wor agoi or aua sunor irong nwem nne gbai nje, asono irong nne iwuk arigam meh ke echi-erechi ke echi ari gam ye iwuk arigam ye mani ouack Yemani ouack, mani ouack wor aye meh arong ere-chi ewe aseme unok, aseme unok mme bum. aua rem mani ouack, mani ouack nwe arem iyai meh aua nne gear ngahara, areme nji igod, igod igam nga bah ari nitne meh igeae igori amang meh asemeh ebu inum ebini ichi ause eh unorm edi ebini amang meh asemeh, nnege ane uck echi yeah ere-chi igwuck ashige mani ouack nne utono nne anim geh mani ouack wey iromineh idai iwuck, ye iwuk ewe ire bu nge ari beh igama erong meh, ayi work wor gbange ah abage amange eh ouen eyeah imang mani eyen ngu ime amang meh asuk meh, auagi meh agwe aua asuk meh, agwe amang eh mani ege-gim, ayai meh ayai meh agwe api meh, apimeh agwe aseh gba mani, mani wor amang ayai meh aseme igbaha aje irong ere-chi enyeah ne-kpa meh asug meh agwe api mani ameh enwe amang meh anum aua kubo ijug oyim, anong meh gbu, arong meh, ajug oyim aseme obu, aseme aseme ouen eh, ouen eh edu-dum, mmeh udai amang meh arong meh bu, meh ngec ari ni rong ke eauk ewe meh nge ari ni rong.